انګلستان د نړۍ یو له پراخو کلتورونو څخه دی. د انګلستان ادب کې شکسپیر او د نورو سترو لیکوالانو کارونه خورا ارزښت لري. انګلستان د خپلې پخوانۍ امپراتورۍ له امله د نړۍ پر مختلفو کلتورونو اغیزه لرله. د انګليستان فستیوالونه او سنتونه لکه کرسمس او د کال جشن د خلکو د ژوند برخه دي.